Banyak pang makanan mun nang ulun ketujui lah. Nah nang pertama tu amunnya di banjar, soto banjar limau kuit, nah. soto banjar limau kuit, soto banjar bawah jembatan. Nah, itu ada di bawah jembatan andakannya. Nya kaya, nya kan kalimantan ni banyak sungainya ya kalo. Nah itu tu, pas viewnya. Viewnya tu ke laut, eh ke sungai maksudnya. Nah kita tu makan, nya tu soto banjar tapi dicampurnya lawan sate, nah inya kaytu pang ciri khasnya di banjar ni lah. Di banua anyar, nah munnya tahu lah soto banjar banua anyar, tu di bawah tu. Orang amunnya buhan artis- artis ke banjar tu pasti ka situ pang. Nya terkenal pang nya. kaya semalam tu, artis ariel lo, nya ulun ni nonton konser ni kisahnya. habis ni handak nonton jar, habis ni handak makan ke soto banjar bawah benua anyar jar. Tu saking terkenalnya tu. Nah, mbahnya tu nasi kuning pulang. Nasi kuning nya beda munnya di banjar ni, nya masak habang modelnya ya lo. Nah, apalagi iwaknya haruan. Nah itu ori dah tu, sip. Nya amunnya masak habang, haruan, nasi kuning banjar. Nah, <noise> nyaman banar dah. <laughs> Habis tu apa pulang, katupat kandangan, nah aseli itu. Kandangan nyaman banar. Nya, nya beda rasanya, kaya apa yo lah? Kuahnya tu, lebih berasa kaytu nah munnya diilat urang banjar lah. Nah itu pang makanan nang ulun ketujui, larang jua harganya. <laughs> Nah, iwak karing talang pulang ni- ni agak ngalih pang menamui amunnya kadada di banjar nih. Nya tu talang lo, tapi diulah kaya masak manis kaytu. Nya itu, lebih kaya apa yo lah rasanya tu? Manis, gurih, asinnya tu menyatu. Nya beminyak kaytu nah, beminyak. Tapi nyaman banar pang pokonya. Nya amunnya acil- acil nang beulah lah, nya dapat kaytu nah feelnya. Kada tahu jua kenapa, munnya acil- acil nang beulah. Amunnya surang nang beulah kada tapi, kada tapi nyaman. <laughs> Itu tu amun benasi lah, iwaknya tu iwak karing talang tu sedikit aja. Nasinya kawa bejibun. Soalnya nya <hesitation> apa menyatu lawan nasi tu pas rasanya tu nah. Jadi nasinya bejibun, iwak talangnya tu sedikit aja kaytu.